زه جېم ته تلل غوره ګڼم ځکه چې هلته وسایل ډېر وي. جېم د تمرکز لپاره ځانګړې فضا لري. هلته د تمرین لپاره روزونکي هم شته. خو کله ناکله په کور کې ورزش کول هم آسانه او آرام وي. په جېم کې تمرین کول ما ته انګېزه راکوي. نو ځکه زه جیم ته ځم